نرمي الززوة على الغاز بالطبع ينزل تكون فيها شوية ماء حيث كار كيس اللي حاشتك به ومن بعد نرمي فيهم غرفتين بون وممكن نكبس سكر تعمل ملعقتين زي ده سكر وكان بدون سكر بدون سكر وتخليها على الغاز هي ده بلاش تغلي تطفيض هكا شوية وانتي تطفي عليها.